כ'האב אסאך חבר'טעס. נאנטע חבר'טעס האב איך בערך צוויי, דריי, זיי זענען און מיין יארגאנג. ניינצן, צוואנציג יאר, אפשר איין און צוואנציג.